Paari kwukko <noise> ni ɗhi karim karim kuma anghe kwukko tun ni rhuu makaranta nayintin siti mu ɗhita ɓhella ɗan mdillicuti karim mo mu wattuh lau ka soo pheri meȝima ɗhiyo manni wɛ toh mu mun da yi kui titi gomnati ɗhugkuȝum mamaatu bhalle mun makhekei temun eh ɓhella roh siimun bhema anghe kwukko kuma kidam wukina a perghi ti ti local gommen kemoh tire khiɗe yamba ɓhenoh minamun yi ghi sitteu amma sittau wɛ kinamma a righin khettomun saiko woron gombe ko akuma kano mikye ɗhi philli mikye paaro ɛlɛnkhui anghe kwukko wu mun da ɗhimmi eh mun ta ɗhimmi gomnati ɗhukkuȝum ma wɔce mmon muɗhi ɗɔmun ma ma yimu kwukko kere temineh ɛlɛnkhu ma siibha mu ka ma ma ghig khimun mikye nap tohmon eh local gommen khimun ma kykye timun ma kikyetema mu wɔn ka kwukko eh amma wekina sitta ɗhiginin ti phiɗi har lenya wɔ ɗh ci pheɓhe ɗan mikye ri wattuh yighi sittau ti phiɗhi ni sun <noise> kheɗinni kwukko wɔ mun ɗa wɛghi mun da naapghi tammun eh local gommen khimun. Ɛlɛkau kwalleko ɗhukuȝun ni ɗhita ɗhimmema ti gomnati ma wattu yi mun kwukko mo kwukko khei yo toh wekinanun ti watili pheti kuma muri we wekina kowani eh lokaci paari kwukkoi ɗhug kuȝum gomnati eh yi kokarima temmoh mun muɗɗiimun ma kyikei paari khukko ɗhakull ga wɛ kina timana manamu ɗa yi ɛittau amma wɛ kinaȝun awyrghi ɓhiɗhi manni eh sai kusama ammah mu amun eh kuyel wɛ atommoni kye mile ta ɗhima ti philli gomnati kheni eh taraba khama fedral paari kwukko kyei ti temineh toh amohlli eh phikye mu kham ka wɔ turan khissii <hesitation> jirgin sama kheji temmoh mikye ka wattuh saɗe ni bhirag bhikye ɓhallighe mun eh jirgin sama khirei mine ɗan satemun ti phiɗi wɔr eh jinya amma a mɔmun ɗam toh anghaa kwukka phanang mun da kyacho kere temine ma gommati a wattuh bhallemun mu ɗhika ni. Toh khughil karim ɓhirary kama khured khured yo ɓhg ti phiɗi ke bhag kaki paaro wɔ wɔ wɔ damighe among kheighe ka wanne mu ka wuȝgheri wuȝgher eh khured wqtu wqtu titi minamun wane a paari sittam seke mikye mbanghe turbe toh masiiɓamumuri temine makranta ma ɗhi we ȝu manni wɛ eh ɗhiwɛya manni wɛ azange makaranta bhiɗig ɓhuɗe toh ga kumun mu ɗhi ka wukina amma siinba mu ɗhita bhelleni suni wɔ makaranta ɗhiyo manni wɔ go wɛkina amma anghe kurɓe mikye tiwattuh kheɗin pheɓhe tini watu pulli ni khobonkate ɗhita ta ta bhellela toh ɗhimmano ti phini gommati ɗhukuȝum wuttu temmi mhuɗi ɗomun toh amm pɛɛlow toh phikye mu ɗata wow wom khinima kam waaphokhinima sosai, a yhuk yhuk toh ni ghappoh babu kere ara, pherkamun eh wattu munkii chukko munɗa munda bibhimu mbhumi. Minamu ɗhikai ma gigykimun ɗuwir ku panni phanni kwaneh kherei temmeh ti kwukkɔȝin toh yamba ka phoroni ke alla kamikye ka kyaru kujel ku ɗaam kudam mikye ka ɗhi kuro minaȝun ka wasiinghi pema toh khiɗam kye yu walla eh momi sitbbamun mikye te yi kokari ta ɗhikhumina pho ȝun <noise> toh paari paari eh ghegghegha keɗe siibhamu ɗan illina ɗan kuete mun ɗan kyei kuyei manni ta phe wara phanni kuɓe khiɗam kei a wallam ɗhakklighi siibha a yhukyhuk siihɓamun ɗhagham mikye ti dhighi tisighi ti phebhe ɗan wasuririghu kumina ni kyetom ga saa khughel kyeni kuɗhuwɔmun wɔra phanni koh wara bhani pooro toh millan manni a pheghirigi mallan manni nɗan mu ɗan muriti phiɗi ɗan phanag saatu kuma phen ghiri minnah na kher kummoh sii nba mun ɗhu kuȝun mamiky wasii ghenghena ketemawa ta wɛ awallan ma ɗamuayhug sabodahaka mikyemun da mengi ma mikye yun eh hakhillighi ya phiɗi mullawgun a clɛnkhu. Munɗa menghi khiɗan kye khemun mu shun ɗiye ma mikye ɓhuɗo ma mikye ɗhi timinna bwalli ma ɗhaȝun phalli ma daȝun toh mamikye ɓhuɗɔ mikye ti yiȝun ɗhiga ɗhi ti kummina amma ghegghemakei a wallan toh ma mikye wasii ghi kummina phep phanang anug ɗhi anug ɗhiti kuminnai anugh ri ɗhina ti kummina ta wɔsii khudhumun ti khuminai toh mhommi siihɓha wuso mikye ka wɔreȝun eh wɛȝui ya bhine ta tella ɓhan pooro bhan pooro bhirag mikye a bherigi minna bha toh kiɗam ke temmun a walla eh na yi paaroka <noise> ma yamba phalle bhallemun mati wasii ghenghema kei anghe walla toh mani to bharoi khukko paari amma mm wɛsemati munnamun anghe amm wɛsɛ sai mu koh mu upp wuyha uppi kama ammi a walla wɛmiya ta wawɛ shuwni khiɗam a wallam mitino ni ɗhimi gommati dhukkuȝum ma bhalle mun eh koh khiȝii ka anmun shɔhom wɛ mun ɗa wɛ amm wɛ she khiɗam wɛ se. Toh ti bhiti mu ɗhika asibiti amma anghighi whughen kutuh asibiti muku shigho wutsi wɔrenegho asibiti anghighe wuȝigheri eh ma ka sɛ wuggheri toh phaang kawɔr ɗhina ka yaggai tamba ta saro phugho toh niyi ɗhum moh ti phiɗhi gommati ɗhukkuȝum ma philli wuȝgheri wɔrɔg asibitimun ɛlɛkuminamun wɛ ɗhiti minna ma khekei temun babal yadda ni yho paarona khureɗ to ɓhɔɔ ti phi ti phimun phe koma wuȝgheri kureɗ phep eh ta ma mu wɛ tini ti phimun ti nikhire temine toh kuphebhe ɗhure phellela yo ruh yo ru si lenya toh pheneni yamba mu ɗhiti khirani eh ma kyere makyere yighammu kaii kaii ka aro phiɗhing ɓhagg kamu kɔoro phiɗln ɓhaghi ma kikge temun basu eh lenya shita phellela a yhuk yhuk kudre siima ammoh ghagk kuma laa pɛnso wɛ mikye ta anghani ɓhuɗe wo miya ta philli wɛkina ka tem. Phanang ni ɗhi ka yhaggai inda, ma yanba kya ka bhallemun tamba ma yamba ɓhallemun <noise> eh ka bhikyei temun eh ɗimmonoh phirag ti phini yamba ɛlɛkui <noise> mɔ kakano ma ghikkhino mikye ta illani eh ma amm no khulekho mamikye ta illita ta taɗhi ta ɗoȝun ma kyikye temun babu yamba kuma ma yamba khep khira ti siiȝun ma mikye bhuɗi to kyoni eh ma mi lon ɗo ti shig ma paari khukko kye mamikye blakremun khukko mamikye temu babu eh phelllella rosiimun toh masibon ni phenoh mikye ro waseno ma yamba appe ȝun khukko mikye re waseno waseno domin ni waug ka bhag ɓhommi. Pha ɗhi bhidi ni maghyo bhag no ɓhaɗɗo ɗhukuȝum ma yam app ka app khukko ti sun yadda mikye riwɛ phanag ni pheghiru ghap ma ɗaȝun babu <noise> babu to ɗure yo ɗure sosai bhag toh mu ɗihiti ka siimba <noise> ma ɗhamun ten phemun phiɗi mu illina har mikye ɗe tepmu mikye te koyemu manni paaro ka khinɗi ta khinɗiig yaɗɗa phikye mikye yighi har woro paani ɗigga ka khangyag duka mikye teppeh mun ni sun phep eh yadd yighi ɗhigga ka khan gyang yadd saaɗi wiri wor mina <hesitation> mannaroh phep mikye teppe munnisun toh mo mirang mun ta siiba ma siiba mikye a pirenu koh phowhan phoagphani a phenog mikye a phenhog kuma toh kadate mikye temoh eh lepimun u an leȝung kenan mu an ɗaa mun ɗa ɛhepheȝun. Tun tun te ta siibhai mikye ɗa mikye dawa tehbani toh mun da tepȝun phaɗi kagai anghe wɛmun da yi <noise> anghewɛ mun da yi sai dai kawai mhommi ma mu pheghuru mna eh mu yi kokari paari tep paaro ka phowhang a fohkhullatang phirang don fuhullatanghi fuhkhullatang kirei a fuhmung kherekhiri eh mu khirekiri a fuhmung tuhkullata a fahmung khimun fuhwhang eh yakamata a siimba je liɗoȝun maike penn fahwang paaro ka fuwang mikikei ariyi walla eh parro mu ɗigho mu digho kumun ɗaagham ti kujelmung fahmun ka monni monni monni amma piɗi wakkriyani pii monni wikri wokkrioma monni toh ma yamba mummun ɗi.